Ny ampola na takamoa amin'ny teny gasy an, misy karazany. Misy <hesitation> manana taroby ao anatiny an, izay lasa mahamay izany an, dia iny no mirehitra. Dia misy koa ny <hesitation> ny takamoa LED. Izy io an, mampiasa ny atao hoe "diodes". Mitovitovy amin'ilay taroby ihany an, fa izy io tsy dia miihnana herinaratra.